Narekko mabbicara olokoloq aga ato dongiq aga yero biasa messu wenni e menurukku iyyaq serraq e nasabaq itu serraq e biasa messu wenni wi maderri wi lo sappa anre <hesitation> maderri wi runtuq balao narekko ko meloq i manre i ero balao we ato- ato- ato gi meloq tikkengngi tetteq i napake aje na akko meloq munoi ero <hesitation> olokoloq laingnge